द्जे ब्ल न्ग मोब् नि कत ग्सो लबि ये, हुम्ब न बिनि जै युस् मदि कलम जुन्ग, बिको जुन्ग् सन है ये। मोब् को है, जुन्ग नुअ है, ऐ मन, अप मन ब है ये। नुअ फुगत्ने, सप कलम्ने। अन्ग नुअ थैये ब, मोब् को है, ब है नै जै ये। नुअ बिस्न, सिन्गौ है फुगत्ने, वल् कोन कोन, क्रिस् सिन्गौ है, फुगत्ल बैने, मोब् को जुन्ग् ब है नै जै ये। मोब बेले-बेलेक् थैये, ग्लौ थैये, गुसुन्ग् थैये, ओब दुन्ग्र जुन्ग् कुइ पैये, फुगत्, सुज नै, ओब गज-गज पैये। मोब बर दम्ब लैअ, नन्ग्स र बैने ब है ये। दोक नोन न्ग इजि लिमन है ये, मोब् को है। जुन्ग् हनि मोब् कुतो, अन्ग बजर् नि बे बैने जदुन्ग्, नन्ग्सेर्ब बैन नै है, नुअ फुगत्।